सुशी असी बनै की की खाल आवेज़। चीकाय असी लेले अतेकाई असा भीचमें सुखा खाल दे। अतेकाई छेनी शुशी काजे। अतेकाई आरु लपेट दे अतेकाई तीने काजे सोटा-छोटा तुकडा घाल दे। जिस्से की आते सुशी बह।